أكتر لعبة نبغي نلعبها من نكون وحدي هي الكلمات المتقاطعة. نبغي نلعب الكلمات المتقاطعة لاخاطش تساعدني أنني نتفكر الكلمات. كل مرة نلعبها مرة بالعربية، مرة بالفرونسي، مرة نلعبها بلونجلي. تسمالا تعاوني على الذاكرة و تعاوني على أنني نتعلم كلمات جدد و معلومات جديدة.